Este xi par rxiu ra refrigerador-refrigerador bueno rxiu ni te chi gun ra xcomid nú guand gun, par gun nald ra ni gunchew gëi guncheu xila ni, nú vez xila ni gunchew sacku th gelatin gack ni cuajar per siempre rquiñ pa gal nalde gy te chi gun ni gackan gigiz ni rni rava xilani pues mas que nada par gack consevar ra comid the queity giux ni the queity-the queity gixiñ ni